E dikan'ny igny marokoroko ame vola igny koa zashy na ny nanambaorandreo an'igny zashy ny olombelo samy magnany e nanamboaran'ny zanahary anazy, misy tegna io mahita misy avao koa ny hanin'olo hoe zamba, e zamba io zashy sy mahita an'igny vola igny izy fa sapasapaigny zashy igny raha marokoroko igny de igny ahafantarany hoe ariary zato ity za na dimanzato ity za ray aly ity za, igny zashy ny ahafantarany anazy igny raha ohatry hoe olo sy mahita izy misapa vola, zay zashy gn'asan'igny.